देखो सा हुकूम गयान आप ना जीवन मा बौत काम आवा और गयान मनक ना समझदार बनावना में काम आया करा। गयान उ मनक आप रा और दूसरा रा कल्याण कर सका हा। अन गयान उ बौत फाईदो मिला गयान मनक वास्ता बौत काम आवा। क्यूँ के गयान उ मनक ना शि देसा मा जाव नो मिला हा।